Anyɛnbowa a mepɛ n'asɛm yɛ bͻdͻm. M'enyi gye bͻdͻm ho yie osiandɛ bͻdͻm yɛ abowa a sɛ biribi bͻn bi reba fie a, ohu no ntsɛm. Sɛ obi kitsa suban fi bi anaa sunsum fi bi a, ohu na oyi wo asotsir. Sɛ ewͻ fie na ewifo wͻ fie anaa ewifo reba wo fie a, wotum puow ma ihu dɛ biribi rokͻ kyew ntsi ͻwͻ dɛ wͻhwɛ na wͻyɛ no yie.